أنا غايتو ما بظن إنه مخ الفنان ممكن يستوعب العلوم ولا مخ العالم ممكن يستوعب الفنون لأنو أي زول حسب قدرته على الاستيعاب الزول الي بيفضل المعضلات والتعقيدات ممكن يكون إحساسو الجمالي ضعيف والزول اللي بيشوف الجانب الجميل في الحاجات ما حيقدر يستوعب التعقيدات والنظريات لأنه ببساطة تقيل عليه والمثل بيقول ادي الخبز لخبازه فأي زول حيكون أحسن في الحاجة الهو بيعرف لها والهو بيفهمها أحسن